ʻO ka ʻulaʻula kaʻu waihoʻoluʻu punahele. A, ke noʻonoʻo wau e pili ana i ka ʻulaʻula, kau ka haliʻa no koʻu wā kamaliʻi. Ua hele pinepine māua ʻo koʻu makuahine e <hesitation> a, hana i ko māua mikiʻao manamana wāwae. A ʻo <hesitation> kā koʻu makuahine waihoʻoluʻu punahele ka ʻulaʻula, a pena mau ʻia kona mikiʻao me ka ʻulaʻula.